Ny marika na tomobilina fantako ndraika a dia mazda, sprinter, <hesitation> land rover a, quat-quatre a, <hesitation> camion na mercedes. Zay no fantako.